Mi truvai davanti a mia stissu ca aveva diciassettanni, cu l’occhi chini di sonni e di scanti. Ju nun ci aju dittu cu era, ma ci aju lassatu na littra cu dintra scrittu: “Cerca d’aviri menu scantu di sbagghiari e chiù curaggiu d’amari”. Poi turnai a lu me prisenti e mi parsi di essiri menu scantatu.